एक कुत्ते तें रोज़ करीब तीस मिनट सी द्वि घंटा कसरत की ज़रूरत होदी छा। यू वेकी उम्र, नस्ल, अर स्वास्थ्य पर निर्भर करदु छ। छोटा कुत्ते तें कम अर बड़े कुत्ते तें ज्यादा कसरत की ज़रूरत होदी छ। नियमित व्यायाम सी कुत्ते कु स्वास्थ्य अच्छा रहन दै छे अर वो खुश रहन दा।